Vanyama vali kunu kwamotru vetre lalachio kwetre ngayaya, kwetre mafufuru. kwetre mabarwe. kwetre mamboora. kwetre ilala kabisa fo so saa sao isenda chao chela.